hiitatii global unity dargennon unnum itatii manif itati ennan woinnama dudu wot jebiseni yaani innama kulli inchi kullia woinamma kan kulli viongozi ishia wotjebiseni tokkon duffeni won kulli wotokk huggeni, won kulli aktokk midasseni inama kulli hakkian pesa isa itkaneni kulingana population inchi ishia won kulli woma sawwa uhakian midassen unity yaani dunia mzima rahisia malsun amma dargennon dansa yaani ee hamtuamu.